السلام עליכום, קיידאיר אחי בכיר כולשי מזיאן כתסכן פי האד נוואחאי, מומקין תוריני אקרב בوسط דיאל פוליס פי האד נוואחאי חית אנה מאשי מן כאן ומא עראף כאן, וסיפטוני לחד פלאסה לי קריבה להאד בوسط דיאל פוליס. אלא كنتי ת תאטוריני להאד בوسط פין כאין, ראדי תכון מושקור, שוקרא ליק, אללה לאיחטיק ונרדהלק פ סעה אלח’יר.